Tena misaotra anao amin'ny foko rehetra rehetra aho, amin'ny manaraka raha misy zavatra hoe hilavanao ahy dia vonona koa izaho hanampy anao tahaka ny nanampianao anahy. Misaotra betsaka